oyiro oma seho dimiyan mami yiabɛ fa zɛrɛ bɛna a'o dimiyan vama wɛ awa ju maviria awa ju <hesitation> train na awa ju avion na oninɛ ɲure ɛnɛa ninɛ bawero ba'a intelligent ba ya'irina nɛ ba bo bosi ziewa ba zu'onɛ ba bosi ziewa a inventer ara mube omuna a dimiyan vama wɛ donc to art beyobenɛ a art tomu mimu mu sian mumi mu sian ato muwe nɛ aso a'o societe yan mawe <hesitation> o societe hinnu mawe sin bani coza bani cozawa